Tomiɗon tuuka pirowal bo mi feeri hado dule minati ha pelle ko ha nder gajimare ɗenbo jirgi mai ɗon wama mi yesh-shan himɓe nder girgima walako ɗume ɗo kullum miɗon fotta be mai, so min natai ha nder gargada seɗɗa'on amma min jippan walakoɗume ta hakkilo mabɓe umma